Agar meni sexrgar itga aylantirib qo'yganida <hesitation> odamlarga nima bo'lganini aytib berish uchun men mimikalardan foydalangan bo'lardim chunki o'zim ham it boqqanman. <hesitation> Itlar odatda o'zini yomon his qilayotgan bo'lsa, ko'zlarini <hesitation> qandaydir <hesitation> boshqacha qilib olishadi. <hesitation> Insonni ichi achiguday qilib qarab turishadi. <hesitation> Xullas, itlar bilan <hesitation> ularni ko'zlaridan ya'ni yuz mimikalari bilan gaplashsa bo'ladi.